جامو کې مختلفې جامې شاملیږي او هغه کولتوری جامې دي چې د هر چا خپل خپل دي او په مختلفو ډولو ګنډل کیږي لکه کمیس، پطلون، شیرت شو، ټي شیرت شو، سویټر شو، <hesitation> لکه بوټان شو، جورابې شوې همدارنګه خولۍ او نور کولتوری شیان ورته شاملیږي.